لو كنت مضطر أني أعيش بالصحراء بدون كهرباء، كنا رايح نعيش نعتمد على النار وعلى الشمس وعلى القمر، هذه هي الحياة البدائية التي كنا نتمنى أن نعيشها قبل أن تدخل علينا تلك الكهرباء بالتكنولوجيا إلى أن نذهب الى أماكن لا نريد تن نذهب إليها.